Iyoo, njali ma antimbi ntéyi hana bgí a bgí bwoda nga anŧidni antimbi <hesitation> hande moom, antimbi ndi wo yaa utúmma aliiti wiinde angí hiinde. Basgo títa a wii yaama, bigolla, bugolla ndi hal ma reŋindi ngi anŧidni antimbi, amana mada túmni a gigayiti ginfan. Winooni a gaadni uboonje, wi maa wi anŋaniyanma anñaama wi. Iyoo, a gyaa ginfana gembe winooni agaadni wi saanta unfana anjédwi anñaama wi. Waabo a btooti bembe, hembele fana ntéy, anhúri yaa anŧida antimbi ho, ho fana, gloni ma gí añi ma fan ma faŋ ma. Hima fana njédi gilli ma, hima fana gaana saant gi ma agaadni. A wembe baatéy han baadan to gí biñaŋ biwoda, han gwili gbúŋ a fayi giŧale a ñuug bembe. Tita fyeŋde ma ga, tata anŧidande ma, a gamba gi gingi giŧale. Uuti mada ñíni hal habo doroŋ unan gí ngi hi a wili woda. Antimbi he bbúru unan gí ngi hi ma awuda, a bee bayaati, he wee wi ngédima fnaŋi fiindi ma, uga gaji ngi hi, winooni ugaadni umanwi ŋaniyad, wi ma hí ma fana gaadi anŋayadna han baadan to bagí biñaŋ biwoda.